Karja rena sorai ena jang, karja jang ge gatebe ngone na dagilom karja toma ganyihi karja ge maku soka nyinga ifa, maku gosa laha laha, maku digali coma maku duka bato ge karja ge jang rai ma.